احتفل بعيد ميلادي يعجبني انو بين اهلي - بين اهلي ،عدد قليل يعني بس أفراد عائلتي - وكيكاي بسيطة نستذكر بيها الذكريات مال عام الي غاح ، ويتمنولي الامنيات الي همه يشوفها ، وانطفي الشمعة كلتنا بلمي بسيطة، وهو هذا